الاجتماعيه اسرتي في الديوانيه ,وعدم الشباب ونقلت الشباب في الديوانيه عندنا, ونسوي لهم حاشي وصارت هوشه مع اخويانا, لازم نروح نمنعها الحين ابي اروح ادور عماتي وخالاتي وعماني في بيوتهم نزورهم صرت لحم ناخذ الاجر ويا الشباب شوي على في المقهى الليله.